אֶלְמַאקְלַה אֶלְלִי כַּאנְפַדַּל הִיַּא אֶלְקְּסְקּוּס אֶלְמַרְבְּקִי חְ'וּסוּסַאן נְהַאר אֶלְגֻּמְעַה, וְלָקִין פִי אֶלְصִיף כַּאנְפַדַּל אֶלְחֻوت מְשׁוּי וְאֶסְסְלַאיְצ חְפָّاف, וּפִי אֶלְשִּׁטָּא כַּאנְמוּת עַלַא אֶלְחַרִירָה וְאֶלְטַּאג'ין, יַעְנִי בֶּל־صַּح אֶלְדּוּק קַאיְבְּדֶל חַסְבּ אֶלְמּוּסִים וְאֶלְווַקְת וְאֶלְמַאקְלַה דִּיַאלו.